اه نختار أن نكون صقر على خاطر أن عنده نظرة حادة وسرعة في الطيران ويجدر اه يشوف كل شي من فوج.